انا مره بديت ن- نسجل في عدد الخطوات اللي نمشيها يوميا وصلت أني بالعاده نعمل خمسالاف خطوه يوميا في قاضياتي اليوميه يعني نمشي للخدمه نجي من الخدمه نخرج الحاجات اليوميه نعمل خمسالاف <hesitation> خطوه، يعني <hesitation> شي خمسه وتلاثين ألف خطوه في الأسبوع، بعديكا الفتره هاذيكا زدت شوي، ممكن نوصل حتى أربعين ألف ولا خمسه وربعين ألف.